Na ni la duko lapani mono nani na jindai bo mu duwomu bo shaka jimti bo yeni, jinti bo yeni dumbulo bo yeni to wun duwowu bomu nowe yik au balmai mi nowe yik to por noweyik me miya mu wun wuyuk wuyuk dai wun do mɨna. Bou dowu mina min ɗinge wom am ɗingimai min nai wom am namai mɨ gwang woi wom ginginghau min nai wom gwang la awomu bomo nai min kang net ni min al apomu, mu mi ka ya duduk woka gomakau me ku do doku dai ku gomoku. Shimi nanu na kang net ma hutu ma dumbulo dumbulo boku ye na kang net mani kidawa min gomma yin apono nene mina bom gomomu min dadau min kang net ni ba doni ba goweni noweyikyi min do kowa shi ma bo duko mani bo kai lali mi wuyuk kai koi goko kai goto bo kai nemma ma ka kei goko kai goto. Mina ɗou shi ɗuwoni shol. Wai miya yi ki dumiu dum mondin mila ɗim mondin mila puroguru ba yai mini kai do wai ka mo shimi dimi to shimi wom ya nani na kang net ni bom gommomu mina dai biyemu shimi womya. Bokoi tako shaka dumbulo na jimti bom tamu mun ta dumbulo amna shi porma, na nai dumbulo la gawi ma dumbulo mi bambiram dai wu poduwu dai ana dumbulo kata kap wun pottuma bow pottuwo wun ta dumbulo wu matiwu mina to koma shi kang net ni boku matuku kare dinge wom botuma komai bo ku dinge ka gomma dai biyemai ka twi wombotumai ka nai wom aku namai ka kang net ni wom ya shimi nani ma na jundai na jinda noweyik ma ma dumbulo ba doni gwang yino kide kide bom ye jimti, bom ye shimi na kan net ni kida miya wun doma dai min gomma mina wom ya na jindai puroguru bila ayemini.